Ja nntseiñꞌoomꞌndyo̱ cwii caxti na naaⁿ, naquiiꞌ naaⁿ joꞌ nntio̱o̱ⁿ ta̱ papa, nntiꞌo̱o̱ⁿ zanahoria nncjuꞌa chjoowiꞌ na cachi, nncjuꞌa chjoowiꞌ lqueeⁿ, nncjuꞌa chjoowiꞌ tscojñom chaꞌ na nleicachii juu naaⁿwaaꞌ.